أول شي الناس يعرفونك وين ما تمشي وتلقى قدر كبير، بالنسبة للمزايا تتفتحلك <hesitation> حاجات واجد أبواب فرص، سواء في الخدمة ولا في الحياة اليومية، توصل صوتك للملايين وتأثر فيهم وإيجابيا، أما بالنسبة لعيوبها خصوصية ولي معدومة، الناس تحب تعرف عنك كل حاجة إنك تولي بالنسبة لهم ال-المشهور المفضل لهم، تبي تعرف عنك كل حاجة.